Zah zen̈y mpian̈atra andeha lekôly raha nadesiko voalaloan̈y kartabila, rô kahie jiàby ilaiko amin̈'ny alekôly an̈y, tsy maintsy anatin̈io jiàby zen̈y stilô, kraion ndraiky raha jiàby ilaiko in̈y, hatramin'n̈y regla àby ren̈y defa pare feky zah. <hesitation> Afaka koa fa misy mila masin̈y ndraiky raha in̈y afaka efa an̈aty kartabla nakà jiàby.